والله اني عشت اول سنين كلها ببغداد جنا حيل متونسين وجيرانا صديقاتي مدرستي جانت هناك بعدين من صرت ثالث ابتدائي رجعنا عالموصل وبدت الاحداث تتوالى مثل ما يكولون يعني مو حيل ارتاحينا بالموصل